Pero nehegadza tambien tahyih buehl cuchin guguchiluh lóhon tin guiriah ñíshin ya de richxí cheheneluhn mulin, de lah yíh ay guhutaluhn lóho dídzi. náh nahpa chéhen muli chenel núhun calduhnchxi dxietuh néhen ya chin gadzaluh mulin, chxí chxí guquihlun lóho dzáha guiguíh dhxinchxi per néhe shguíhi tahyih dxichxiun. cun yáhga batahga bataguedza nashi, eh guquiluhn lóhon del ay balah luhn lóho shcomidal, bietuhu loyinchxí dzacah guiguíhin chxí chxí guquihluh dxín, nin guá. nin gua néhel mulin, bietuh gadxe tih recaudo luh, eh ya chxí chxí yih ya que biguíhin ya que dzobah tahbin chxí chxí guchahaluh calduh lóhon, ya depende de náshi dzigah. ráuluh dzaca dza gushéluh tuhbi chocolate lóhon o dzacah guchaluh núhu zu´crin lóhon, como depende o buehl chxídza ay shcadziluh gahcan náshitih, pues dzigahdzi. guaneheluhn dzichxí dzi ba náhan como néhe biduac néhe rah bidzia yúhu néherabah bachaluh lóho. Tuhbi gunluh dhxín dóh eh dhxín dóh buidxi, madzi ñíshi rahca pero nahpa que nahpal tuhbi buidxi, bien sea que tuh buidx nguhla o tuh buidxi gusahan eh desde. gachxímah gurahaluh mah eh gudzuyiluhmah chxíbiluhmah, gudzobal mah guhunluh calduh, gushéhel luh gadxé tih nin riáha lóh calduchxi lo que es hchxiadxú, dxíchyu,. bichxi´ushi, batahgah shú, comino ya tin par ya dhxín dhxín nahpa que guguyiluhn guhunlun tostar, desde antes, cun shajonjolinan, cun shcanehelahn, shpimienton, shclavon. e oregano, tomillo delah shcadxiluh, néh astáh tuh buidzi almendra gulahluh lóhon, núhu bwín néhe bidzia yúuh shlabah lóhon gadxé tih nichxí guhunluh preparar,. antes, ya tin chin gahca náh shcalduhluh cueluh núhun calduh ltáha chxí lochxí chéhe bichxi´ushi, pasita, ninchxí riuh ñizah néhe lac han, néhe biduác néhe. gúhunluh azar dxíchxi, ya dzigah par eh shchxiadxúraa, dxíchyuraa, gadxé tihin shguíhin lahan déh riúhn rahcan azar tin para guiréhe ñishi shcomidaluh Par gahca buehldxiée desde gudxí antes, shtuhbi d´xi sh shtiara bwínin nin rúhun guel guedza lazárabah shdxinrabah dxi´yi, rutziyirabah mah. ruchxiushira bahmah ya tin réhe lahan mah ya bachxí rdzabi mah delah shcadzí bwín eh shdxibih láhan mah shdxíbih nichxíhn ruhunrabah consome, ya dela chxí lac bwín. pues bwín desde gudix gahca riúyimah tin par chúhu ñizah mah guiriamah ñizah rínchxi ya núhu snuninrah gahbah spaldah bah shganrabah orna, shbachxi shnedzarahbah yáhga. láhanan, shcharabah dhxiáa nin shcadxiée dxi´yi, shcharabah richxí rihi shchxipara gah bah chin chalóho shdxinrah bah dxi´yi, delah tempran, buihinra bah gan. bihuyimah gadxé tih guiria rah bah chehe carabah náhaa do´bah, chehecara bah batahgah gué, tin par garah guéhla, delah rdziyih gah porque mas chohnna hora. riamah lóho láhan horna, depende de shor guicadzi rabahmah ya tin garah guéhla rietuh shchxíadxu Pero cun todo shabuihinmah rbiyihdzin, luegu dzi rietuhun láhan licuadora, tin ria dáhan shdxuhun ñizah buehlachxi galóhom eh riu ñizahn porque cuhun dzídxi. riú ñizah néhen, ya garah guéhla, gaduhubi ñizah dzídxichxi, cuihin loh muedsha guidxihun ñizahn ya tin chxí chxí shcahan shchxiadxú tin al momento de que nin chúhu. dxiéehmah eh guinadzu gunadzulah sabor shchxiadxúchxi, buehla ya chin chalóho gudzéhemah láhan horna, chxí chxí rieuh ruá hornachxi cun do´bah o nuhurabah yíhcamah. núhurabah desde lóho dxiáa, ráh do´bah tin ay chéhema directo lóho dxí, eh rieúh batahga weyihn, yíhcamah riéuh, chxí chxí rieuh tuh manguchi o tuhbi dáha rdzibha ruá. horna tin ay dixabha yúuchxi yíhcamah tin ay guchi ýuhumah ya nichxí ruhunrabah tomar tiempo, shi tiempo depende de lac ra bah, shá buac rabah mah, del badohoyinmah. pues de chiopa hor garooldah chehemah, ya delha guhulamah de pues de chohonna hora bwín shcadxíee lac mah ya nahanbah shá ruac bahmah sha nahamah shí tiempo gudzéhemah+. láhan horna, ga gadubihi núhu dxieemah lac rah gah ndxíuh rahca encargar de lac mah de buehldxiée chxi, eh lagah carabah ya núhu vueltah láhan horna chxí gahcah shéhelra bah. ñizah dxinin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 Dxin bidzi tuchin gahcan cun bichxi´ushi dxídshi, cun paldazi bichxi´ushi dzuhuyin, tin pardzi guiriah nashñáhan, ya chin cuhi platuh hor galdah hor. gariáha buehldxiée horchxí cuihi platuh tin dixgah nadxáha naltáhan, horchxí gahca cuih platuh buehldxiée, núhurah bwínin rdzírabah lechuga lóho lechugachxi ráha buehldxiée. ya chin náhan platuh de división, delha buihinra bah bidzaha cun dxobah dhxín, ah pues garopuindzin chéhen, ya delah lac rah bah buihinrah bah ahh ehh este. guacamole cun dxobah dhxín, ah pues nichxín dza chéhe gadzan gahcan acompañar, chxí chxí gutidxirabah bwínin cu, dzóhobarabah, lóh mue´dsha horchxí dzalóh. guhunrabah servir, cuihira guéhta raa, cuihira refrescu o ñizah ñizah fresca, ninchxí dzi nichxídzi buihinrabah, dxichxi par gahca gau dxúyih rabah, gadxéyin rabah. per galóho riash cáha bendición yíhca tuh mazcáhyin, chehésh shcarbah tuhbinan chxí chxí cuirabah gapu dxpuyi ra bah, par gunluh tuhib pollo enchilado nahpa que. desde gudxí chxinluh shchxídhxiluh, eh tin par gahca cueluh láhan mah cueluh pár gahca guhunluh pollo enchilado, pero dhxídhxi de granja. Hora si que nahpa guhunluhn, porque dhxídhxi criolli nihinruh ra´yih mah eh ya ya ya tin garah guéhla, eh nahap que cueluh shchxinluh buidxi, he tin para gutidxidziluhn. lóho dzíyih, gay gibahadizn ya chxí chxí chu binechi chxíbiluhn, ya chxí chxí cúhu ñizahluhn, ya tin en lo que lahan cayúhun ñizahn, eh gunluh guguyi luh los demás,. láhan nin náha rianéhen canelah, rianéhen bichxi´ushi per dziandxi bichxi´ushi puhmas chohon tahpuin dzin, gudxéla luh, rianéhen pimienta, clavo, oregano, tomillo. shchxiadxúu, dxíchy, néhe gadxé tih nichxí pur lóho dzíyih guguyi´lun tin guiréhe ñishin, eh ya chin chalóhn en lo que guyúh ñiza shchxinlu chxí guyu ñizah chxí chxí chenehluh. mulin par gahca dxiéhetun ya en lo que dzéhen mulin, eh núhugah stuh bwíninagh guquígah dhxídhxin chxí lóho lóh dze´chxi ga lóho guiguímah tin chin. ga´yimah, lóho guitahbi nehmah dxín, chxi ay riahmah ah chxi delah lac mah ay guitahbi ay guquíluh mah chxí chxí riahmah ya chin gabira rariluh galóh. Gudxéhe luh buehlin chxi láhan tinah, astáh gahcamah preparar, chxí chxí gucahaluh dxín, gadxé tih ni guahanel mulin biehetuh, guchahalun yíhcamah. bachxí bah dzóhoban pero bwela bi´tin gahca dshánan o si es posible delah nahpaluh búhu, ah pues búhudzi chéhe dxá shán tinachxí tin par gahca ga´yih mah. néh como dzigah ñáhaan dhxídhxi engorda, tin par ay ay guiréhe naguidzimah ahchxí dzigah dhxídhxi criolli, eh nin dusha ra´yihmah racah chxí consumir. dhxínin chxí dzigah cun dhxídhxi crioll, ah chxi si buehla ýic, cubwaluh, chxíu dhxí dhxi shí guiguinluh, pues ya guhunlih calcular shi tantuchxí shchxúnluh. paldah dhxídhxi tuhbi dzichxi chxídza cantidad ya náhanluh de paldamah rianéhe tuhbi kilu dhxídhxi, ya yíhdzi gunluh calcular blacachxí gahdza dhxín par gahcah. gahcamah preparar.